Da 'na part si e da 'na part l'ai ün dübi perché comuncue anche gli animali a sun a sun esseri viventi e alure ventarìa cerché dë giüteie anche lur. Certo che l'umano al e ün'autra ün'autra coza, logich al a la prioirità però a venta anche giüté i animai